Veinipudõliid om väega lihtsä tuuga avada, selle et sääl om sääne metallist spiraalne terräv osa, <hesitation> minka kui sa käänät sinnäq veinikorgi sisse, sis tuud om väega lihtsa lihtsalt vällä võttaq.